בִּנְסְבַּה לִיָא מִן אַלְאַפְדַל יְקוּן אִנְסָאן מֻתְפַאֲל חֵית אֶתְתַפַאֲל כּיַעְוּנְק תְּוַאגְּה אֶלְמַשָאכִ'ל בְּקֻוַּה וְאֻמֶל וְכּיַחְלִיק תְּשׁוּף אֶלְפְּרְס מְמַם בֶּצְ'עוּבַּאת, אֶלְמֻתְשַאאֵם יְמוּכֶּן יְוַקֵּף וְיְחַבֵּטְךּ בִּסְהוּלָּה, אֶתְתַפַאֲל מַשִּי גִּיר רֻאוּיָה ג'מִילָה וּלָקִין רַאהּ תַרִיקָה כְּתְחַלִּי חַיַאתֶךּ תִּבְקִּי קֻוִּיָה וּמְסְתַמֵרָה.